Jonã juanhà jnanà nionåà laã laã liáhã jonã liáhã jonã jeinhå çuoã jonå zøhê tsouã mønâ lùã guióå nénâ søã ñounhå ñanã søã mùnã iã jonã mønâ lùã nénå guióå nénâ jmonå juaà chiâ jiánã bahâ tsøã jonã guiohà tsùà meinhâ tsùà meinhâ tsøã ñounhå oå guiohà søã mùnãjmonå juaà chiâ jiánã bahâ tsøã jonã mønâ lùã iiiå jénhå jeinhå çuoã jonå zøhê tsøã ninâ juáhã jánhå taã lùã juáhà oå jonã juáhã iã guioã tsùà meinhâ jonå tsøã çounã mønã guionã tsùã tsøã manã laihà jonã mønâ lùã guióå nénâ søã manã laihà bahâ jéã ninã juáhã einã jiánâ jonå zøhê tsøã íà láhã lùnã tsouã eínã íà jmonå tsouã taâ íà jmonå tsouã taâ iâ naunà íà zihã nínã çuùã íà tønã tsøã manã çuunè íà líã manã çuunè tuã aâ auà jmm ñanã eã çuhå tsouã aê lùã guiohà tsøã mùnã nionê íà tønã tsøã páã íã ñanã çiónhå toå mønâ jiánhã çuuã laøã mønâ lùã guióå nénâ çiónhå toå <noise> iã jonã taã iã jonã ziaã tiuâ laã tiuâ jonã mánhå monã çóhã tsouã tiuâ laã ñanã çiónhå toå bahâ jonã jiánhã çuuã laøã ønâ lùã guióå nénâ. Iã nenã jonã láhå jøè iã nenã lùã jéã tsøã manã laihà nenã iã jonã jmonå juaà guiohà jonå zøhê tsøã jmonã tsøã jauà einã niónã tsøã jiánâ jonå zøhê iã jonã guienå tsøã jauà nenã mønâ tøhê guienå jauà cháâ jauà bahâ tsøã jonã nionê ùnã tsøã jmaønã jmaønã mønã tsaíã juáhã tsouã tùhå mønhå minhà jmaønã jonã çóhã tionhâ guiaâ ùnhã raâ çounhå tsouã nionê jonã çounã çounã mønhå oå toúnâ mønhå minhà <noise> jmaønã jonã çóhã tsøã jmaønã mønã tsaíã guiaâ jáhå taã ziaã jmaønã nenã jánhå taã ziaã jmaønã tsùhã jmaønã tsùhã juáhã tsouã tiuâ laã lahâ õâs cerveza taã iã nenã ziaã mønâ lùã jmaønã jmaønã mønâ tsaíã bahâ ziaã jonã iã nenã bahâ ùnhã tsouã nénå jánhå taã manã seiâ ziaã nionê mønâ lùã jánhå taã manã banca ziaã dehâ jlùà bahâ tiánã tsouã jlùà bahâ çioã tsouã banco minhàchíà chiê jonã iã jonã bahâ tiánhã tsouã mønâ lùã iâ jonà cháâ tsøã jauà nénå cháâ tsøã manã laihà jauà mm tionhâ ninâ jlùà jonã <noise> laã nenã bahâ jmonå tsouã juáhã mønã tøhê jmonå tsøã jauà guiohà tsùà meinhâ iã jonã láhå jønè tsøã manã laihà nénâ tsaã çuúnâ tiempo guióå nénâ jmaønã láhã mønâ jiánã lahâ jmm jánhå taã tsøã guionã tsøã monè guionã tsøã tsøã manã laihà bahâ nénã jánhå tiuâ laã nénå tiuã mánhå lùã laã jonã jáhå tiaã manã lùã laã jonã tùhå nénâ laã guiaâ. Juáhã zoúnâ tsùà meinhâ láhã zoúnâ tsùà meinhâ ninâ juáhã tsùà meinhâ bahâ niónhã cháâ juaà guiohà tùhã nénâ laã juáhã láhã çuønè roúnhà dehâ ninâ juáhã juáhã guionã tsùã tsøã láhã lùã guiohà tsøã mùnã juáhã guionã tsùã tsøã jénâ janã tsøã ñounhå janê jonã guiohà tsøã ñounhå ninâ juáhã guionã tsùã jénâ janã tsøã mùnã nionê çónhã tiã lùnã tsøã mùnã dehâ <noise> laã nenã bahâ jmonå tùhå nénâ laã <noise> ziáhã minhà mønâ lùã guióå nénâ nenã iã jonã juaà nenã bahâ cháâ tsøã jauà láhã lùã tiánhã jonå zøhê láhã líã tiánhã reã dehâ láhã líã tiánhã reã láhã líã jmónâ taâ iã çúhã ùnhã mm jmánhå çoã minhà çóhã tíã ziaã juáhã dehâ çónhã tíã éã louã iâ naunà jmánhå çoã tsøã lénhã tsøã lénhã tsøã tsøã mùnã lénhã tsøã ñounhå jánhå tiaã tiaã tiaã baâ líã ziaã nainã tiaã bahâ líã ziaã minã tsùâ taã bahâ jmonê paâ minã tsùâ nionê guiaâ láå nenã bahâ tiánhã tsouã reã juáhã ñanã ta dióà guionã tsùã laã jonã nionê juáhã chiâ nionå minã tsùâ lahâ <noise> iã jonã bahâ guionã tsùã dióà tianhâ tionhâ reã bahâ tsouã tionhâ reã bahâ tsouã nionê jonã laã nenã bahâ mønâ lùã guióå nénâ guiohà láhã jonã. Laã jonã jinhå çuoã jonå zøhê tsouã tsøã manã laihà mønâ lùã guióå nénâ <noise> jmaønâ mønâ tøhê laã nénå ziáhã manã lùã minhà nionê jmonå jmonå monè bahâ tsùà meinhâ jauà guiohà tùhå nénâ laã juáhã láhã guionã tsøã nonê guiaâ ninâ tùâ manã ziaã jonã bahâ lùã raã nenã.